अलग-अलग नौकरी बर अलग-अलग साक्षत्कर्ता होथे। कोई म स्नातक माँगथे, कोनो म नही माँगथे। कुछ म अलग विषय माँगथे, कुछ म अलग माँगथे। सही जानकारी होये से कोई भी नौकरी के तैयारी हो सकता हवे।